Ah, <hesitation> ɗiɗi mbelɗi, ɗiɗi ngiɗaaɗi. So wonnde sarde nden a ɓuray yiɗki <hesitation> a jippinee nder weernde bana ootel booɗɗum, <hesitation> mberfiniiɗum. Ammaa wonnde sarde nden kadi a a yiɗay a yi'a hoore maaɗa haade maayo, haade kaaƴe, haade aawullaaji e ko nanndi non.